Bɔ lyalɛ wani lanu ɛ kofidunu ɛ ODE pase atala azɔnu etsiyalɛ ɔbu mɔnabuɛ. Lyalɛɔbu ma kutu blayɛduɣa nɛfu nu kɛ bakʋɣa kɛa kɔ tɛkʋɛ nɛmɛ mute maɣa malee kelɛsɛ bene. Dɔŋka olɛ keyi bomu kɔtamini mieyalɛ fayi ku mia miafɔna kasemu miafɔna ɣɛsɛ la, Labuɛanɛ kʋu a du afɔ mazɔnu alɛla bi nanamasɛ. amɛɛ mikasɛ nafo kele ɛsɛdi kpekpe. Talakabua buaku nənə kəzɔ nitsiyalɛ ɛfapɛ. Bɔ netsiyalɛ mu netsiyslɛ. Kabʋɛfa la munaza /ɛsɛkpla dunɔ nafɔkplɛsɛ; mɛya mɛɣakɔsu tɛa mɛɣa kɔutɛa mɛ kaɣawayi mɛyɛakpesse. Ɛdini mɛ miekpe ɣaɣaɣaɣa; aba mideyi mɛvlɛ nafinɔludi kpekpe mɛ afɔnakamɛɛ ɔ ɔlunaduo ɛmakutu naluna. Emi mɛ ɛkasekpli emi mɛ ɛkase keleɛsedu. Talaka ku nɔ nɔ naduɛfua ɔtala abʋɛnɔta nimdu kuzu nu mina kutu vo mina bana keleɛse na kutu kele. mɛ na hia ɛkuɛdila aloo nekeleɛsɛ ɔ nabʋɛla ɔma kutu zɔnɔ ekeletɛ ɔnabuɛ ekeletɛ ɔnabuɛ kele mute mɛlabʋɛ ata. Ɛ nikafusu iyalɛ ɔluɛ kuawini banɔ. nɔmaya ɔluɛ ku nawini bayi alo ɔduyan ɔluɛ kɔawini banɔ. Azɔ nɛsɛ dalokɛtalu afɔna walɛsɛ la. Bɔ mu nafusu ɔluɛ buaku ɔta wini udu iluedigbo aloo ɔtawumi udulɛ ku yialɛ, ɔmakutu woanɔ mɛ 'pase' ɔtawumi ududepe koa namakutsuwɛdiɣekpe. Talaɣaƒa lahia nu nima fusu ɔluɛ ku la wini banɔ. La wini banɔla pase ɛsɛyi abu nafa bawu wuanɛ wualuɛ ku wuessinalɛ. Doŋk atalamu aluwa ma kutu blawudu ɣafa. nalɔ. Mɛ ɛkatsiuha, Ɛkaduhanafa la amakutu nawayɛ kubu. Ɛkueneyi ninyeli, kelemutɛ, ɛsɛdi kpekpe eneyi la mazɔɛ nu o wasɛ mutɛ la beli, tɛnutɛ la wekele we wekemutɛni mɔta biata nivo kuyasɛ kɛmaɣa nalɔ. Bua muaa dunuu ɔluiɛ kɔtamini milɛɛ edigbo, ɔtamisusu edigbo ɔnafɔ kutu yiɛikuɛ ɔmakutu wayɛ mɔtalafa labuɛba nu wekele duha nɔliɛ koawinibɛ kemayiɛsɛba ɔliɛ kɔtamini du iluedigbo.